Gŧafñi ma gboonju a gdagí, a gyaaŧi gjooraŋ habo. Ufuuŋti, ugí ngi wili ulori habo, unan jéd, unan jédi fŧafñe unan wosa, we fana boonju ngi. <hesitation>